Ekinyambuubi chikosesa ewuuzi zaakyo oba ekigyu kyazo kuffuna ekyo'kulya. Ebi- ebi- ekinyanambuubi kilya ebihuuuka, ehuuzi zakyo ezo zikiyamba ebihuuka bwebiiba ne birabamu, bikwatiramu niikwo kimara kiija kibisangamu kibilya.